Yaani wonn tunen dhib yethee yaani wonn akaaa qilesa bokeafaa suun pimithi huji ishian ghudion suun sunnif akhan qilesti ghalakisen qiles ilathii ishin mara ghudha qilesin wonn akhan tan ilalaaa dhub ishinenin wokthi ghudio fudhethi aminen ghardhumesa khath irgenii dhub qiles akhan pimithi ishin dhib yethee wonsunif akan inamanen qiles boken khun guyaa laaman Khan robee yedha boken hinjru yedha akas yedheni